ⵇⵓⴷⵉⵍ ⵍⵉⵢⴻ ⵡⴰⴷⵓⵎ, oⵔⴻⵏ ⵏⵉⴷⵓ ⴱⴻⵜⴰⵡⴰⵔⵉ ⴰⴽⵙooⵜ, oⵔⴻⵏ ⵍⵉⵢⴻ ⵔⴰⵀⴰⵙⴰⵍ ⵏⴰⵏⴰⴽ ⴽoⵏⴰⵏ, ⵢⵓⴼⴰⴰⴷ ⵙⴰ ⵡⴰⵍⴰⴷ ⵙⴰ ⴳⵡⴰⴷⴰⴷⴰ ⵡⴰ ⵉⵀⴰⵏⵉ ⵎⴰⵏⵏⴰⵇ ⵜ'ⴻⵜⵙⵓoⵏ ⴼooⴷ. ⵜ'ⴻⵜⵙⵓ ⴳⵡⴰⴷⴰⴷⴰ ⵡⴰ ⵉⵀⴰⵏⵉ ⵎⴰⵏⵏⴰⵇ ⵜ'ⴻⵜⵙⵓoⵏ ⴼooⴷ, ⵜ'ⴻⵏⵏⴻⵜⴰⵏ ⵢⴰⴷⵓⵏⴻⵜ, ⵢⴻⵜⴻⵏⴳⴰⵣⵣⴻⴻⵜ, ⵢⴻⵜoⵔⵏⴰ ⵏⴰⵎⴰⵙ.